Ina chi nu ni ka luuo nuti ni janayo jaati te kuati ko ja ma na katuñati kototi in ve´e suka te kitiuu chi o nu kutachiti kua´ati ngooti onte yuu ichi nungoti onte in lado jitoti te nu ni koo na te jia´ati, ko kiliun jako initichi mao chi tu jakoo iniyo ja katio.